Babaj muting maan umiré éni uting mo ufaak, gafooŋ gagu béŋaño do butumi: batanj, bucaŋéén bahay, gijiik, sisankajumo, étiyee, gujééla, gumunkut.